بنجيب فنجان القهوه-نملاه ميه-ونجيب الكنكه نحط فيها مقدار القهوه ومقدار السكر-وبعد كده بنحط الميه الي في الكوبايه بتاعت فنجان القهوه-بنحطها في الكنكه-نقلب كويس-كويس-كويس-ونحط الكنكه علي النار-نحطها علي نار هاديه-ونسيب القهوه لغايه لما نلاقيها بتبدء تغلي-بنطفي عليها وبنصب القهوه في الكوبايه